Ja taká nama ja nakachayó jin ku este numa kushó taká cha'an sa'amayo taká nakachayó ko'o kushó kushó taká xa'an xi nu ni kɨvɨ ini ko'o ku kushó jiin taka nama ja nakachayó yuan kua suni kushó yuan nama kuuntó taka ntatiún nu kuniyó kuatiunyó suni.